Tëtä España oako metei eta irundipopa chaupa mokoi arasape, tupapirepe oyekuatia oficial <noise> mente pe mokoipa irundi oretipe, metei eta pandepopopa pandepo ova arasa, jokope imiari reta karai jaeko ñeepe javoi icapital jae Madrid